الحين يا صاحبي راح نخبرك عن تثبيت <hesitation> بالقميص راح تأتي بالخيط المناسب ونأتي بي <hesitation> المخيط ثم نقوم بتثبيت الداكن بالمكان الخاص به ثم نقوم بحياكته بالغرفة تلوى الاخرى حتى نثبته جيدا وهكذا نكون قد ثبتنا ذلك.